Pus kiuguan mjau tantañin tamjinan kun nda pelota porque kun nibiu desde gua ki tañkiyan tamjinan kiau y kun kiua ndiyat kiua mis tias de ru ndiyat taguan nos juntamos para kiua ntain nda ki grupo y ya nibiu taguan timjinan kiua pik antes timjinan pik lai nda cancha kiua kiñkiep de kiua y pues ya nibiu tamjinan y ya njuadat karadat xiaundat para anedat kiua ne lamjinat kun kiauguan tauin nda reta de ru tamjinan y ya nik lanteje tiene que lamu nda coca o nda xiaung nep muu y pues aveces cuando ya tatejenan taguan tamjinan ast xijiang xijiang ya muu tamjinan xianat cun xianat para ya nik lanteje muu pus nep lanteje pus antes mjau tantañan tamjinan kiua ñkis kiua kiua mamak kiua ki tamiañxin kiua tauin nda tajin. Ndaja kiua tamjinan para ya nuin nuestro grupo y ya kun nibiu taguan timjinan y chi muu como ya nip tamjinan nibiu chi damjau biu t de boli y kun nibiu njuande ya nda mas kiydat limjinat kun mas njuu y ya kun niu amadat njuande xijiang o tamasopo tambaca porahi amadat limjinat kun xiaundat y ya asi amadat ljeje pus ya bandua taljeung y kia nibiu nik mas lantañ es futbol porque nibiu antes fue kun kiaun gua kitiñkiy tamjinan biu nik natañin y njuande lai muu y tamenan tele nibiu tanuunan futbol meje tamiachan mas kuandu es año nuevo tamjinan es tsjau biu carretera porque mas damp nai y njuande nai rreta en la palma xijiang meje taguan tamjinan te y njuande kiau y kiau njuande mjau lantañ tamjing porque mjau daap kuando kuajau tanajañin biu pelota y njuande mjau dap tanunan kara. Xiaunan y limjinat y njuande pus tsjaadgan tsjaadgan mas mjau pik nae nda lamjeng pik nda laly y njuande mjau daap mjau daap nda lamjing tamjen muu tañiunan y nau mas tanudan nep cuande para njuande tamiachan kiua mjau baledan y ya derudat tamjinan y njuande aveces taguan ast tamasopo en nda xiaundat equipo y ya aveces tatejenan y pus ya es que kiaun mas kamunan y ya.